السيارة فيها وايد أجزاء، بس أهم الأجزاء اللي تخليها تشتغل هي المحرك وهو جلب السيارة هو اليحول البنزين أو الكهربا لطاقة حركية، ثاني شي العجلات هي التخلي السيارة تتحرك على الأرض، رابع شي التانكي فيه البنزين اليغذي المحرك، خامس شي البطارية بتزود السيارة بالكهربا اللازمة، والكفرات تغطي العجلات وتحميها.